Aody aody aminareo akato, mah tegna azafady hely ataovy môramôra hely raha magnenonareo mô andro tô fa aligny e afa mande neuf heure nefa nareo mbola magnandefa raha magneno fô nefa fa zay tô mbola ande hiasa maraigny ataovy môramôra hely lah azafady na mampiasa ecoutera tegna azafady indrindra tompoko e.